ف يوم من الأيام وعلي ماشي على البحر اكتشف مفتاح بيقدر يفتح أي باب ، الناس ف القرية لما عرفو القصة دي بدأت ال- الصحف تنزل أخبار عن الموضوع ده وبدأ كل الناس اللي عندها مطامع وأغراض بدأو إن هم عايزين ياخدو المفتاح ده من علي علشان يستخدموه ف حاجاتهم اللي هم عايزينها